Gny ilà ny latabatry fipasia lamba iny, iny zany mahity latabatry iny sady mahity tokoa zany ty lamba lafa pasy amy raha iny eo, la tsy miforoporotsy sasy. Fa indrindra velondrira zay, miaraky amy somizy, miaraky amy milibandy, io la mahity io <hesitation> laha vo pasy amy ra- amy latabatry fipasiha lamba reny.